Úsuñg ne elu nañga ami nkpema ne edara édiá ucholo usen emana ami ade <hesitation> agwọ ikama iteye usen ami ñkemánake ñkòñgo isua sé ami ǹdé, ñlioñgo isua sé ami ñwáná-uñwáná. Ñkámá ñlioñgo isua sé ami ntono mben ñtok-ajen, ñlioñgo isua sé ñkedo ñwaan. Usuñg nañga ami ñkpe ama odara ñkama ndia ucholo usen emana ami ade ami kpikóló mbón agwọ mbón ñdep ùkọd, etem úloásii, etem <hesitation> eku, ekama enám mben ágwo edad echid ebañga uchọlọ useñ emana ami.